To ii borey zey araŋ goono ga maa aayi. Mate kaŋ Nkondo goo da. Boro kulu day no ga Nkondo bay. Nkondo d'a gin ga ŋwaaro margu, niga di Nkondo ga fatta ne kala nangu mooro cine d'a bay non kaŋ aga kwaay ka du ŋwaari ka ka. Duubangu ra no, Nkondo ga kwaay ka ŋwaari sambu ka. Nidi wane ma kwaay ka sambu ka, ama kubay da wane, wane ma kwaay sambu ka, ama kubay da wane. I ga soobay day kwaay da ye kala ima ka kiŋ gay ŋwaaro margu i fuwo ra haray. Mate kulu kaŋ ii mo ii gir wane margun da, yaadin no Nkondo mo a giŋ ga wane margun da. Niga di fu fu yaŋ no a se a fuwo ra i fuwo ra niga di fu fu yaŋ nan kaŋ i giŋ gay ŋwaaray dan ka gisi ka margu. Din di Nkondo fu cindi din goo ga far no, din goo ga hay fo te day din ni tunandi, niga saban da ŋwaari goono ka gisi Nkondo se fuwo ra a fuwo ra haray i hanna dumi. To din diya ma ne danga wayborey ze kaŋ gisi a'a nga no ga kande nga hari. Yaadin Nkondo goo da, Nkondo aga ŋwaari margu no i hanna dumi don i ga ma ŋwa m'a g'a se mate kulu kaŋ ii mo ii gir wana margu. Yaadin no a goo da, aga kwaay ka ŋwaari sambu kande nee kala nangu mooro cine ka sambu ka nan kulu kaŋ duubangu goo kaŋ i ga safa yaŋ te. To Nkondo ga bay noodin no ka kwaay kiŋ ga ŋwaaro sambu kande